Ku ma olõ pannitävve süüki perrä kõrbõtanuq ja panni külge um kinniq jäänüq süük, sis maq <hesitation> ma piät määnestki umbõ keemiät pääle pandma ja sis määntsegi sääntse kahrõ pürstiga tuud kraapma, nühkmä. Sis lätt puhtas. Tõistmuudu joht ei lääq. Kuuma viiga olnuq hää, hää tuud tetäq.